Musimil, musimila mosorengina, fuln awanangina, musorel gon ju شهرين تلاتة tigjirun, fuln awana gon ju shahreaka tigjirun, fejira nougiton ezana faloji kogon, ju duga fjroga migrabangin, ya asrin badangin, arabial ukoja agjiruga, senal gon maratainga safaru, <hesitation> yala wida basila wida fajiru dogojikoga, ju اتناشر saaga <hesitation> حداش ونص ga fajira, dogoji koga ju duhur asrin badangsamin duga tigjiru, اتناشر saagalagka du_okka tigjiru arabian tuul.